Kiau mas antes antes kun guatañkiy kiau este taui ta kuan tama kun tamjing nip tame kun nep kiau ntamjeng pues este ast taui lasant samjiy taui nda nti bola de samjiy y kun de ru kiau <hesitation> matauidat ru biñiegat pa kiau ntamjeng y pus a ru latse kun nda mas bimiujuk ujuy ujuy bijiy tauiyi tamjinse porque nip tameye stamjentse kun nep tamjintse y ya ru bijiy tsauye kara kius de tsauade ki kiuang tamayi ki kius tauyi kius paque de biu tamjintse y njuande tauiye kara xiljia kara ki xiljia ki kiyet ki vas meje ru tauiye <hesitation> der u para nep nda njeng nkats kumu mjing njkues asi u lankuet de ru tauyi tas nep kakiuet de ru y bijiy tauiye tauiye y y y pues a tatide kara ki pedazos skamjit ndujuy tauibe skjuibat danjuybet todo tauibe ru biñiegat ru nduk tauiye sampjiy o aveces tauiye kun ru kit baljua baljua. Ndujuy njuande kun lai ljiua pus nda tua ru ljiua y ya kun ru ki baljua ndujuy tauiye biñiegat njunde ma tauibe ljiabat taube taguedbe asi pedazo de sampjiy taguedbe ndujuy taube ljiabat xiñiua kanedat y ya ya tamjientse asi y tonces ru liyet ndu te ru nep pues nju miañk asi te kun kiuang lejeunt bajau te ki miañki kute kuaju y ya biu xiñiua mjamp kun nda pedazo pedazo de clavo nijiy ya te y tat kun nda lji mjau paut ru ndujuy kuent te paut kute kuajau ya ya kun lañ ya este bijiy ya taljieje ru liyet ndu lamjindat de ru bebu te y luego kara kara pus a kara nju nep kua ki xniet kuent ki miañk de ru ndujuy njuande lamjindat <hesitation> pues de ru ndujuy mjeng luee kara kampu nju ki kajuay y bijiy biu ljeul bibiu y ya pus bijiy taljieje ber nau nteje pus ya y bijiy te ru liyet mas antes que nip mje kun nep njing y luego kiau tamaa kuent nda njeye njuende u este tatit kara kiuang mjau datsajaunt. De ru u daui nti ti kamiun y y y kun bese bibiu kiaun kueje pejegan ru u ma daui be bu daui y meje njuande xiñchja nda kamiun u daui y y pues este e y ru bakua ndu dauip kun kun kit a dameu no se pik gama gameje ru kit dameu kueje mjau datsajaunt y dakuijimp biu ne y daip miañki dauip ru bakua y ru ndujuy dauip meje ru gariuy bakua y kun datiy ya gama damjeng biu kamiun ya kiaun gama daguejegan ya nijiy tamjinan kutse ne kajuach lamiañ ast kanask ma njual y pues no mjau tantañan kiaun lo que u daui daap y pues chiñi namp gueno ya despues bijiy bu taui bijiy bu tauin meje nep tsauin kit akiuang nju kit dixu de ru njuy ma tsauin kuenta ta kuenta ta kamiun bu kuajau tantejen pus nda nip lame kueje tamen pa ntaung asi nep ntaung jut bajau bu laiki pus pus kueje nda banjue npi lame tamen nep nda stataung y kueje bijiy taun bu kuajau tañjiaudan kit akiuang kuajau tabesan ru tamjinan mas antes bi nip lai nep ntajau bu kuajau kueje meje nep tauinan kueje tamjinan. Y mjau spajaus meje dameusk nda nda laui kueje este baledat kueje liyet nip mje nep njendat y gueno.